Fa tsaya mana mu witsuwai dɨ busɨ, to inshallahu kasamusa ghinsi kaga suwa ka ha’ayi <hesitation> witsuwe naka naka fama nayusɨ a kara busa a tɨrafu sabida fa rɨgatasu fa sabeyai a tsahiya to ashe nɨ nakɨm kuma sabida fama tyu suwa fama tyu witsu wai famama tyu, to fa farin ciki musɨ ka ji naka mir naka ba fada tsaya ka, to ashe ka ɗɨnga ndu su wankakai, dole fiya kiya ma, mir dole tɨga ze farin ciki, niwi kuma data dinga ndu ai tɨma ze farin cikiyu, to maji kwahɨma zaya kɨ farin cikiya, e kwahima zayaki farin ciki ji dole ji ewuya ji dɨ ka san cayaza cewa nɨnakɨn wɨ dɨ miyusɨ kuma wɨka nafu, nafu kuma nafu nafu kusa dafɨ umm to ka ɗinga ndu wankaka ashe, to dole ji fa naya mir ka fa kaudeya sema tima zayafu farin cikiyu domɨn ai dɨma lokaci badɨ kama tau to ama sabida nɨna kɨn ai kwahɨma zaya kɨ fiyahu ba farɨn ciki ka ji ai miyau tindɨ guda wutɨ baya tɨndɨ guda wɨt to ama ɗɨma na yau da kullumu uh- uhm. nayau da kullum kan ama ai adzɨfg ta a tɨrafu a dadɨma dɨmafu irɨn naka miau ka wutu tamma tira naka <hesitation> angara mɨdzai rukina mɨdzai to ashe ka dɨnga ndu wankaka to wɨham moyu sabida haka lokaci badɨ kamata dɨ ɗɨma jika ji anna tɨda farɨn ciki yauwa tɨd ze farin ciki mir kuwa lalle tiya ɗɨma wankau ashe ai rayu wa njima ɗɨma zau, farin ciki moyu dole rayu wa fiya ɗɨmaa farin ciki ashe nɨnakɨn ka ɗɨnga ndu a maji zaya sɨm ka dɨnga ndu tiya ta zazzaɓɨndɨ ba <hesitation> sɨnu wutɨ ko a’a at ɗiyusɨ ndɨ wankɨn mir ka nda maya kɨ mir ka tiya war ware warwayau, aghama ma sabida anai hamba farin ciki, to ashe dama kutɨ ka wanka, fatansa dɨma mirdɨ kuyafu ka to ɨn allah ya yarda fatan sa ta dɨkaya zazzaɓɨba. <hesitation> wankɨn- wan kɨnna ka tiya warwayafu warwayau to ama fatanma tikwa ai kotangan sha’ani <noise> ba zaman ta kewa ba fade wutai ɨna sɨn sɨn kanaya wan fama tyu ka, to ai dole ji dɨ gujifu gujakɨ ma jimai ji asalt dɨma fama tyu farin ciki badɨ kamata dɨ dɨma ka fama tyu, to farin ciki nakɨn, mir nakɨnkɨn tɨji farin ciki badɨ kamata sɨn dɨ dɨmau ama mir gaskiyan al’amarɨ tɨga ze farɨn ciki du ba dɨnga ndu mir maze farɨn cikiyu, to magana ta gaskiya to a dɨndai son ra’ayi nusɨ, ama kuma gaskiyan al’amarɨ mir tiya ze farɨn ciki sosaima fiyena fadata tinanɨ musɨ sabida haka mi ya dvmana farin ciki kuma ai dama dɨkai daɗɨ, mir kuma tɨtanma nikinu, ai kaga tɨma dɨmusu sabida haka mi, mi dɨnsu hambadɨ kamata, ase wank ajika.